La zem de ga̱ sa̱sa̱, ko sa̱ ga̱ zem na̱ de ga̱ sa̱, a guda vel, sa̱ ga̱ zem na̱ de ga̱ sa̱ a kuda vel a hen zem hen zem <hesitation> mualam niepe de hoom ɓet ti, la sa̱ mualam daga karfe pa̱ma̱ de hoom hen i har nsa̱n, de ma hen de ma awa pa̱far yi ga̱ mualam, la sa̱ mualam hok se hanɗe ga̱n swa, nkong mualam hok, hen pi ga̱ zem a gaya, la sa̱ gaya, gaya ma ɗe hoom bet na̱ yi, ma la sa̱ gaya se hanɗe ga̱n swa ɗem So hen pi ga̱ zem a gaya, la sa̱ gaya, pa̱s la sa̱en la sa̱ gaya har se bit zak yit ɗe se nda̱ mualm yi, kat bi ga̱n zem la bi ga̱n kat, mualam hoom bt na̱ susai, la sa̱ mualam hen sa̱ dibi yit ba, se hanɗe ga̱n swa, ko shit ga̱ koom ma hen nen shin, piring ga̱ piring muer bang nɗe war ga̱ war muer bang hok a shit koom ai, seet ga̱ seet ga̱ pi ma a a shit ga̱ pe tong ga̱ ɗiam bi ga̱ <hesitation> de ga̱ tong ga̱ wur gə tong tong ba ga̱ diam an diam, so a shit a ɗiel shit ba kat la sa̱ mualam muk <hesitation> ƙen muk hour pa̱far hok ten del hen har hour pa̱far hok tong lang dem muak swa hanɗe hen swa dem a hanɗe, hen swa hanɗe, hen swa hanɗe, swa hanɗe har nsa̱a̱n de sa̱ shat ti anita̱